Ny karazana kiraro haiky, kapa, tennis, mocassin, ny fomba fampiasa azy ny kapa asa ohatra hoe mandeha miseky na hoe mandendeha ao an-trano; ny tennis asa ohatra mandeha mivoaboaka, ny mocassin asa ohatra hoe amin'ny fotoana mba misy le raha mihaja, asa ohatra hoe: mariage, mandeha mivavaka sy ny namany.